عموما نفيق الصباح على السبعا و نبدا نهاري نحضر الفطور، منبعد ندير شويا رياضه، نركز على دراسه حتى الوقت لنوصل فيه للغبا حوالي الساعه اثناعش هكاك، و مبعد بعد الغذا نكمل الدراسه و ندير شويا نشاطات أخرى <hesitation> مثلا نقرا كتاب و لا نتعلم حاجه جديدا و في الليل نحب نتعشى على الثمانيا و بعدها نرتاح شويا و نحاول نكون على الفراش على العشرا.